Azonao onon̈o anao nikoran̈a vakansy araiky nofinofinao taminakà in̈y? Ia, asa sa aia eky anao amy ziôty? Asa mba fa afaka man̈araraotro anao ziôty man̈ano izy iny sa tsy endriky fekiny? Ia, izy in̈y ndreky ten̈a ny tsara e. Ndray za koa mba man̈iry.